Iguus e wuttinira e talons muuɗum, gam nannga jogoo, gam nannga ɓarta, gam ɓarta ciccita, gam tufa yumɓita, gam ŋata fiya, gam wara.